أهل القرية يحبون يزورونها، ويسمعون قصصها. جاي يوم وقف طفل صغير، عندها سمع صوتها، وبدأت تحكيله عن مغامراتها القديمة، تأثر الطفل وقرر يعتني بها كل يوم يجي يسقيها ويحدثها صارت الشجرة أكبر وأقوى.